القوه الخارقه اللي كنتمنى تكون عندي باش نساعد الاخرين هي كون عندي واحد اليد سحريه ننتج بيها الاموال اي واحد يحتاج لاي مساعده نقدر نساعد اللي بغا يشري بيت اللي بغا يتداوى واللي بغا يسافر اللي بغى يعرس. للي بغا يدير اي حاجه نعاونو انا بالمال وماغاديش يكون عندو حتى شي مشكل اخر